كان نجم كلش لام بوقتا واتوقع انو شي من الخيال وبدا يفكر انو هذا النجم بينو امنيات وبدا يتمنى افكر اش غاح يتمنى حتى يتحقق ظل يفكر وبس تمنى انو حياة سعيدة وخالية من المشاكل وانو يكون بوظيفتو اسعد انسان.